An, <hesitation> ny haiko za tsy de mahay tsara mikasikasiky tomobily baka. Koa fa an̈adoso piney ndraiky han’olo piney zen̈y rô sôfera àby io baika irô afaka man̈adoso ndraiky man̈aboatra piney.